Bo husiri boorii boatoi ee, bisio kapuko'o a harihua ko usiro'o iiraa, o bisio tateraea tuusihusi a hurahuraboroo aru hoo'uutahi hura bohara roiraire hori'ita sa aga teera'a- haareborii birabira tahiro huraabo kai eipa'oo huraaboo. Bo tabirirori kapuko'o aru birabira tahi hurabohara ko'i usiro'o aru kure'eehara iisio bo sisii'o bo parusuu bo tabirirori aga parusuuihara haia bo urii'o bogi'asi aga pore- hara birabira pitee haia oru bai boorii ua birabira tahiro hura- hareeroo bisio pita kakau rohearaarei kaukau toku'ui koukou toku'ui haa oo'ore bisio bobogi'ii aga aba- hareroo teapitee airai pirio airaripiro oru bai borukutu roheaarei. A bai kasibaa sa tea- haa'ierii huraeu teeri kiroko kai reberi kai tuoro ha ori ii'aa bo tabiro aarei eahari- haa'ieroo ha rohearei ii'oo a bisioea bisio araba eapaa- haa'ieroo a enjoi haa'ioboroo ioka ii'oo issio itokopapita ahe'areetoro roheare aba- haa'ieroo boorii bo rukutuarei si'aoarei boa'oohara kepairo. Ha agaarei iisio iisio pita aba- haa'oeroo aga'ire bisio kapuko'o aru tateea aru hoo'uuia hioko'i birabira tahire abeehara usiro'o aga poreea aga parusuuia iisio ha oiraarei oo'ore bo hukubuu a bisioea bisio a itokopapita enjoiharaabaa agaa iisio agaa oiraba pemeli oira'oa.